रास्ता तै निर्धारण कनादी मैपो इस्तेमाल कन अर मैप तै इस्तेमाल कनै समय सबसे पैली हम अपडी वर्तमान लोकेशन वा डैस्टिनेसन तै पछाण ला। फिर मैप पर अलग अलग मार्गो तै दिखला और जू सबसे बडिया और तेज मार्ग होलू वेथे हम चुनला। रास्ता दिशा और दूरी। जू भी प्रमुख संकेत छन ध्यान रखला।